Man façon garab yi ma xam si kw suuf bi dafa bari. Bàyyi ma compté garab yi ma mu jot a fàttaliku kaasiya, mango, kaso, xay, ditax, kaba, nete, oraas, limo, papakaya, guyaab, xay santang, dimbu, rat, waaw garab yooyu laa jot a fàttaliku